nam tokkit jiraa namkun duraan innin <hesitation> gaaf <hesitation> durani won eden yaani bare ak shere <hesitation> ak diinia tan fa shere <hesitation> gugurda fa ak innaman wot jeebie ed kan nam kun killa siku achi hindabenuu won duudu inni hinkabaawonni ak kamisaa fa neketee won birri fa nekete ach ijjetaa duub malin ach ijjet ijoolle chareko dufe <hesitation> akkan zawaddi itkanna zawadi ak koa peremendea wontan duudu itkanna <hesitation> duub innaman kullihimbeekaa nam kan dabeninnaan hingaafetenii namkuun ach ees ees ijeemee namkuun bare akkana tan irran dabenuu